पैलिच्या काळान गाड्ये नसले फक्त सायकल असली आनी यी चलोवपाची माझ्या वेगळी असली। सायकलचे वेड वेग इम्पॉर्टंट कॉम्पोनेंट्स अस्तात। जशे सायकलची गीअर, ब्रेक, टायर, तेनचि गी आनी खुर्प किते किते जेंच्या खातीर। तेनच्याणी मेळण सगळा काम करूचा असता जेंणे करून सायकल चालता।